Të gjithë ju bët një shuburtirë e mirë për atë proxhetu çë ju thash, kletë ftet bravissimi e miritarni gjithë një rrogë me më shumë ghrane.